نختار عمر العشرين, لخاطر بالحق من أحسن الأعمار اللي <hesitation> اللي نحس محلاهم العشرين معناها, سي- توا قبل كل شي, تحس بالعمر ياسر يجري بصفا غريب من العشرين لتلاتين, و العشرين, تحسب بروحك ليك صغير, وليك كبير, برن- بكل سهولة, أي حاجا تعملها تشرق عليك, <hesitation> إن اتجاه عمري تو معناها فقط في العشرين غادي.